ña ntauy santiu ñuu ntiu ku tute ntutyi tute ntisi ntaa´ku tikoo so´ña ña ntakunina ka kuu tyitu tyitu ña ka´an yo ku ikii´n ka nu kee kuñu kuñu xintiki a kuñu tixu a ntikatyi tika kuu ri kee tyitu ta xina xina katenta ra tan´ta yu´u nanu tan ´ta yu´u nanu ra sanu yu´u ha ku tan´ta ntinuso tutu´n tutu´n ntuu tava na koyo ña kuu ñaa-m tintu ñu´u ha ta sikoko mi tintu ñu´u ha´ra tava ikara ta´ni kuu ni kayu ntii tutu´n ra sikoko ñaku tintuu ñu´u ka´ra ika kee ña kisi ñaku ikii´n a ta ikii´n a ra ña santiu hua ña kee siaa na kee siaa´ra kuenta kee a kiti a´ra kee lu ka´ka nuara sa ntaton´ña ra ika ika´ra sa tavitua ra kana luvityi li tye´e nùù tukua´ra sa´ra sa kee a´ra kee a nuu kisi ha´ra kava yo yá´a tuku ntikoyo yá´a hatuku ra sara kee´a sasisiyo a ´ra sa kee´a nu kisi a ta kea nu kisi ha´ra kee lu xa´an li kee lu ika´ra nùù kisi ha kantaka ña kuu ñaa-m yuu kisi ha tan´ta ña kuu kuñu ka a kuñu tixu a kuñu ntiatyi a kuñu xintiki hua kuaa yuu kisio ka ta ikara kuu ña ñaku ña kuu yuku isi ka yuku tiko xanu ka ñaka kuu nuu ntituña ha´ra sa sa´ra ikara ntasinta ñaku yavi ha nua ntasinta yavi ta sakutu tuu sonta yavii ka ra ñaa siki yavi ka tanta ñaku ñaa-m yuku tuku ña ku yuku tuni ka tan´ta tan´ta ra nta kaa ra sa sekonta in in kartun tu´nua nta ntasara sa ntasinta ñuu´ka sa´ra kuntia ña in ñúú ra inka savca ntuvi ha´ra sa tani kee ña ra vii so ni tyoña ra vii so ni tyo ikii´n ha si kuñu ka ra san´ta kasiyo´a ñaka kuu ñaka hua kuu comi ntayu ntayu ña va´a ka kuenta ñaka kuaa ña va´a ka nùù ntitu ntayu ña santiu ñuu ntiu